طريقة طي الملابس الطريقة الصحيحة، يعني إذا كانت قمصان مثلا لاز تلفها بطريقة على شكل خطوط مستقيمة بحيث إنه الأكمام ما تنعطف ويكون شكلها كأنها بشكلها الجديد أما إذا كانت دشاديش فيستحسن تخليها على المعلاق.